المكان اللي خاطري نزوره نحب نزور نيوزيلندا، نيوزيلندا كأنها غابة سحرية يعني هى معروفة بطبيعتها الخلابة ومناظرها الطبيعية الحلوة يعني نحسها مكان مثالي أن الواحد يسترخي ويستمتع بالمناظر، فنحس فيها أن نيوزيلندا تشبه سويسرا.